Fomba ifandraisagny vôrogna ndraiky vôrogna zare mifankahay karaza ôhatra fody samy fody miaraka miaraka kilandy ndraiky kilandy miaraka <hesitation> manemba dikagny zegny arakaraka karaza zare ny fomba fifandraisagny zare natireliment.